Yigua jobi bae ipueretako yamojanga yande kaa reta, kaa guasu re jaeramiño bi yamo jangatako yanderekobe re jare jukurai baera yandepuere ñanoi jokuae eh